Pues biu dru cuando nip tsau laiap cun biu gut u nip mang nasijiñ u nis ya mu nep ne cuando kexip ke me u ma ne ke jii kaxip que si para que lae lo que mang ntuns ma gut meje nep laui njuane kuaju kuaju nip mang ne ne pus u ma ma nsek muu pik kai u pik lauip y kañu nep mang por ejemplo kun ma gut mang nalejeng kun jii y kexip ke me y kun nip mang nasijiñ es cuando nip tsau laiap y pus njune nip mang ne u nip laui nip laui caso biu dru njune biu talung kuandu mjau lajeung nomas kuaju laching meje nep laui biu talung y mjau sijiñ y juane cuando nip tsau laiap u nip mang nasijiñ nip lagunt y ni siquiera mang nalejeng de pik meju y juande mja nip laiap. Y cuando ni atsuen jut pik laue laui ki mu uajauk nda laui kun ya ki tsueng bi nip mang nasijiñ njuande atsueng mas lakuits ti kane njuande bijiy laui biu nmes lakuits ti kane y mang ne mjau dimiang le y mang nalejen y njuande kun nip laiap pus nip mng nep nep y njuande riat mang nauijily y nkjuande riat nip mang ne ninep y nisiquiera man nasijiñ kujande biu gapje kuando nip kamien ngu ntsjiñ no mas lakuis biu kane y nisiquiera man nalegen de pak muu arege nip man nasijiñ y lakuis kane njau pak ki nkuang biu pak ke quijiu ntsjiñ bu lakuis majau nis ta kane como si fuera mjang nkiu pero me man no ma riat ke kilijiñ y kiyu nep muu tchjijiñ bajau bi nak man y no lo ke kpiu.